Ba'zan, ularning xatti-harakatlari kutilmagan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, men ularni qiziqish bilan kuzataman. Ular bilan suhbatlashish, kulish va yangi narsalarni o'rganish juda qiziqarli.